Ngë dërgonj e-mail personali, a meno che ngë flas me ndo prindër, o me ndo kushiri o me ndo familjarë jimi, dërgonj shumë për universitetin, mënd jenë no katër o pesë e-mail na javë.